Jo u me diskursin se rri te një horë e vogël marr më shumë makinën time e jec pë’ l’afari timë, mezzi te një horë e vogël ngë jan mezzi pubblici, kur inveci jam te një vend i madh si mënd jetë Roma o një vend shtu atje tundem me i mezzi, me a metropolitana, me postën.